ത്രുമ്പേത് ഉന്ജി ഇന്സ്ത്രുമേന്ത് ആദു ഗാദി സോഉന്ദ്। ഉത്പഥി മല്ജേഥു മോഉഥ്പിഏചേ ബുക്ക വോല്ത്। ബുല്തിന്ഗ ബേല്ലു ഉന്നു ത്രുമ്പേത് പന്ദ ഉന്ദു। ബോവ്ലിന്ഗ് ഐര് ഇന്തോ അ മോഉഥ്പിഏചേ ഭുക്ക ലിപ്। വിബ്രതിഓന് ഉന്ദു ഐകു ഐര് <noise> ത്രവേല്। ഥ്രോഉഘ് ഥേ ഥുമ്ബിന്ഗ് വിബ്രതിഓന് ആപുന്ദു। ഭുക്ക മേതല് തുബേ അദ്ദ ഹരിപുദു ഭുക്ക। പ്രേസ്സിന്ഗ് ഥേ വോല്ത് ഛന്ഗേസ് തോ പിത്ഛ്। അവു ദാരി ബദല് ഐപുന്ദു ഭുക്ക ബേരേ। ബിഛിതു സോഉന്ദ് ആപുന്ദു ഭുക്ക വയു കമ്പര്। ആദു ബേഛ ആദു ഭുക്ക ബേല്ല് അദ്ദ। വര്ഥു ബരിപുന്ദു അപഗ ഉന്ജി വിബ്രതിഓന്। വര്പുന്ദു। അവേ ബേല്ല് ആദുപുന്ദു।